Ninsoo, nmaŋ wo mara baake. Bari niŋ ninsoo fanaŋ maario a ye a hayinaŋ niŋ a be laariŋ i se a je wulita a loota, walla a ye a kuŋo taa a ye i jiibee. Iyoo baa aniŋ saajio bee, parisiko nte kuŋo, a nene keta na le nbonaŋ kawulaka nnaata nŋa saajiolu tara laariŋ bantabaa to, moolu be nkontoŋo la. nna saajiolu minnu be i kono, i bee wulita i loota i ye njiibeenaŋ. Iyoo, le landemee mateŋ, i, i bee naata nna suo kono faanaŋ. parisiko n ka domooroo dii i la jee le. Donku. i, i ka dali a la le. walaa